أول شي خلي الإحتذار صادق تجول لشخص أنا آسفة وأحتذر من القلب، ووضح سبب اللي خلاك تصرف بالطريقة هذي وحاول ما تكون مبرراتك كتيرة علشان الشخص يعرف ان إحتذارك حقيقي ومهم بعد أن تعبر آسفك بذون ما تبرر تجول أنك تعلمت من الموقف ورح تتجنب تكراره.